Ingye amaghetse awanganywa, nganywa amaghetse manene nganzire amaghetse omwabuyingo bwayi. Amaghetse wangakolhesaya kutsibu wanganywa. Nganzire ebyerinywa byakutsibu, ngokuwangaleka nebyalya wukamba ebyerinywa iwamanyikolhera